سؤال زي هذا في شوية تعجيد، الآلات ممكن تنتج أشياء تشبه الفن زي الصور والجصائد، بس هل هي فن حجيجي؟ هذا سؤال مفتوح، البعض بيجول إن الفن محتاج لمسة إنسانية لحظة إبداع من عجل وفؤاد إنسان، والبعض الثاني بيجول إن الفن أي شي بيثير المشاعر والإحساس ومهمش مين الأنشأه، في النهاية الموضوع هذا فيه جوانب مختلفة وكل واحد حر في رأيه.